Izy koa aminàka edy tsy hitako edy problemo kôa mihinan-kena zen̈y dônko ara-dàlan̈a zen̈y aminàka. Tsisy ràha tokony hanohitry fihinan̈a-kena fà izy fo zen̈y lanjalanjain̈y, tsy hihina hena fo isan'andra. Avy iô amin'zay zen̈y lay ny mihin̈a man̈aja tsy mihin̈a, lay ny tsy mihin̈a kàra zen̈y, milamin̈y edy.